Inii niware wama- wamaaru wale wamaru tchantwevia tukachia kali twekora veni na twe tambua veni nangile shu safi wo tam mhh wetambua na mfuko kumena na mfuko muwofoli meka paah kwetewete ushafo woo sufenchu kundi waruwa maru ngakola wo shakuwa kwawinywa